उम्मीद, उम्मीद अपण दूसरा से करा। के भई अपण कई कई काम कर्र्या। दूसरा उमे में सहयोग करेगा। उम्मीद करा अपण कई भी काम कर्र्या ऊ काम नी होर्यो। कोई आदमी सोडे़ बैठ्यो तो अपण सोचा के भई यो भी अपणो काम करा लेगो तो अपनो काम हो जागो। अपण से हो भी नी रयो। अपण कर्र्या उम्मीद। ओर उम्मीद करा अपण कोई आदमी कई जार्यो गाड़ी से तो अपण पुग जांगा । उम्मीद दूसरा से यही रेवे के भई यो अपनी सहायता कर देगो तो अपणो काम हो जागो।